Инджылыбзэ тӏэкӏу сэшӏэ. Ащ нэпэмыкӏ зи ӏэкӏыб хэгъэгубзэ сшӏэрэп, ау лингвистикэмкӏэ шӏэныгъэхэм сяджэ. Бзэхэм яхьылӏагъэу зэсэгъашӏэ зыгорэхэ.

Чэтыуэ ра анахь сикӏасэр, псэушъхьэхэм ащыщэу. Сыда пӏомэ ижърэ лъэхьанхэм ащэгъэжьагъэу чэтыум бо ишъуӏэгъэшко къегакӏо цӏыфым пай. Лэжьыгъэу цӏыфым ыугъоигъэхэр: коцхэр, натрыфхэр къеухъумэх ыкӏи. Ыкӏи чэтыур дахэ уеплъынкӏэ. Псэушъхьэ дах.

Къэралыгъом пае <hesitation> тхылъхэм яджэн фай. Етӏанэ къэпкӏуахьын фай, къэпчъахьын фай зэрэкъэралыгъоу. Чӏыпӏэхэр зэбгъэлъэгъун фай. Цӏыфмэ уадэгущыӏэн фай.

Сенэгуе бжъыхьэ къызщежьэрэ мазэр арын фай нахь сикӏасэр илъэсым. Илъэсым щыщ уахътэмэ ащыщэу, ӏоныгъо ра. Фэбэшкоуи фабэп, чъыӏэшкоуи чъыӏэп. Нахь сикӏас джар.

Джыри бзэ зэзгъэшӏэнэу сыфаеп ау, сшӏэтыгъэмэ дэгъу хут а инджылызыбзэ горэ ар седжэ зэзгъэшӏэнэу уахъти сиӏэп. <noise> Джары ӏофэ зытет.

Технологиякӏэхэм цӏыфым ищыӏэныгъэ бэкӏэ къагъэпсынкӏэ. Амаль кӏэхэр къареты. Цӏыфым <hesitation> нахь ӏофыгъуабэ зэрихьылӏэн фэе ӏофшӏэнхэр технологиякӏэхэм псынкӏэу къызэшӏуахы. Нахь псынкӏэу ӏофыр кӏагъэкӏы.

Уи гупсэхэр уигъусэу охътэр бгъэкӏоным махана шхъо иӏ. Сыда пӏомэ узэгъусэмэ нахь зэпэблагъэ охъу нахъ бэрэ узэдэгущэӏэ. Уи бынхэм уи гупсэхэм яа зэгъэгумэкӏхэрэр нахъ бэу зэогъэшӏэ.